زه غوره ګڼم چې ژر راویښ شم ځکه چې دا زما ورځ منظموي. کله چې ژر پاڅېږم، نو ډیر وخت لرم چې کارونه وکړم او ځان ښه احساسوم. تر ناوخته پاتې کېدل ځینې وخت د خوب کموالی رامنځته کوي او سبا مې خسته کوي. خو کله کله د آرام لپاره ناوخته پاتې کېدل هم ښه وي، خو عموماً ژر پاڅېدل غوره دي.